Nkyj mereyj anoma da kor a, ckcr na mebjpj dj mebjyj siantsir nye dj, ckcr yj abowa bi a no ho yj hu na cyj dam ara yie. Onngyaa ne mba koraa. Mbrj osi kora ne mba do no mpo cyj nwanwan. Na mbrj osi hu adze wc ekyir nna no ho hu ntsi mbowa pii suro no. Otum kc nsu mu, cba asaase do na oku no ho hwehwj edziban. Djm abowa yi yj dam na n'enyi yj dzen ntsi ckcr na mebjyj.